La verdá es qu’ena escuela quasi que mos aprendin a izil páxarus i pocu más. Col tiempu unu vai hallandu tola riqueza i variança que ai, porcima de tó, n’Estremaúra. Cerremiclis, mielrus, cigüeñas,.. Peru si m'estás a perguntal polas crassis pos essu ya... quieris izil acuáticas o terrestris o aerias? Porque, craru, ain patus, ain cigüenas, ain gallinas, i caúna es dela su crassi i condición.